Ñy lakilé andesiko zao lafa raiky avao ñy lakiléko, ñ'antony ampiasako ñ'anton'ilako azy zany lakilé io lafa zao mandeha hañiliako traño, ka lafa zao koa mimpoly hamohako ñy traño niliako hilirakoñy, zay ñy antony ampiasako azy.